Han suq nila' laa pooch ja'ar la guisado la pepian je'tii la pooch wul k'eh k'eh clase pooch wul je'tii de muuch' wula la la ke re' tradicional ja'ar wulmood na'nam ch'ahqon cha pooch ja'ar b'eh lo ke b'eh chuchitos peet nakorpiim la pix nakoj ja'ar laa la q'oor pa re' la q'oor nakoj este manteeka' atz'aam y si hat najaam ja'ar wulmood hasta nakojom consome reh ja'ar este reh la pix naa la nalooq' nachaq'aab' luego nak'amam qa pan molino o si reh juntz'ep wulmood na'nam pan licuadora naa korpii ya cuando licuado cha naa koj pan jenaj pan jenas sa olla juntz'ep manteeka' y nakoj ja'ar la pix y nawan freir ro'na je'tii re'ka reh la q'oor reh chuchito re'ka naa tahqa' naqach'aam y re' la diferencia ruu' la ruu' la pooch tradicional ru'uum la pooch tradicional si nakoj reh nachaq'aam laa la q'oor ya cuando listo cha la q'oor y listo cha la recado la saa recado nakoj ja'ar tulub' y pan la tulub' nab'an nab'an envolver chiriij Nakojom juntz'ep pix despué nakojom la sa q'oor la laa q'oor nab'an je'tii jenaj wa'ek la wa'ek pan la sa wa'ek nakojom juntz'ep pix después nakoj juntz'ep laa después nakoj sichii' tiwik ya sea reh ak'ach reh aaq ja'ar wulmood reh waakax naa nab'an envolver sa ruu' la tulub' y najitz' paam y naye'eem koon pan olla laa' reh la chuchito je'tii reh la pooch re'ka pan jenaj sa chaam nakoj ja'ar juntz'ep sa recado después nakojom la q'oor la q'oor je'tii juntz'ep más je sa gelatina ru'uum ke xkichaq'aa nakoj sichii' tiwik ja'ar wulmood nab'anam de de paatux o reh aaq reh reh ak'ach reh waakax de lo ke hat ta najaam nakoj pan nakoj pan la pan yelaal reh la reh la q'oor después nach'apaam y nakoj juntz'ep pix después natz'apaam junpach tii cha ruu' la je' nab'an envolver la saa ruu' la chaam taqee' najitz'paam y ja're naye'em pan la olla la guisado re' junaj nakojom ja'ar pix wulmood na'nam de ak'ach o reh waakax naa la sa verdura re'ka rik'amam ka re' la la saq is ja'ar la q'an tz'iin y keh re' especias nakoj la laa Tomillo la laurel onteera la tomillo y la laurel laa juntz'ep sa consome reh waakax y si re' reh waakax jaa nakoj ja'ar la tiwik y nab'an sofreir pan jenaj sa olla juntz'ep nim pan la mima la sa olla laa tenés ke nakojom la pix la pix juntz'ep ya licuado cha ja'ar ruu' altomat y xunakat nab'an revolver y nab'an sofreir y koo rib'an hervir ja'ar ki wul kik'ar qanooya ke tenes ke naye'em juntz'ep je' je' este juntz'ep sa ha'